Aon, antony hilavan̈a savony hanasan̈a raha za zioty na miseky amin’ny ran̈o fo tsisy savony tsy madio fekiny. De ze zen̈y antony hilavan̈a izy an̈adosoan̈a loto ndraiky menakà ndraiky raha mipetapetaka zen̈y. Fa tsy vitan’ny ran̈o areriky fo zen̈y koa fa miseky na fa manasa kapila na manasa raha.